Inta mæ cà gh'emmo un gatto e un can. A l'é coscì da anni. O gatto o l'é ciù vëgio e grosso e pâ o padron de cà. A cagnetta pâ a figgetta de cà perché a l'é a ciù zoena e picciña e se fan da compagnia e pâ che zeugan fin che o gatto o gh'à coæ ma no gh'emmo preferense.